مرحبا بكم في مدينتي العزيزة، أول شي راح نبدأ بزيارة المعالم التاريخية مثل قل- قلعة الجلالي وقلعة الميراني، اللي تحكي عن تاريخنا العماني، بعدين بنروح للسوق المركزي عشان تتعرفون على الحرف اليدوية والتوابل العمانية، وما ننسى الشاطئ، هناك نستمتع بجمال البحر ونحاول نجرب بعض المأكولات البحرية الطازجة. وأخيرا ممكن نأخذ جـ ـ جولة في المناطق الجبلية مثل الجبل الأخضر.